गाईलेई बाख्रा घर पालुवा जनावर हुन् । घर पालुवा जनावर भया हुनाले माइससँग झिक्कै घुलमिल हुना छन् । माइससँग घुलमिल हुने बित्तीकै यिनी आफ्ना मालिकलाई पनि निक्करी राउना छन् । मकालिकको डागो सुन्ने बित्तीकै यिनी आफ्ना मालिकतिर राउन सक्ता छन् । आफ्ना मालिकलाई टाढाहै धेग्या पन राउन सक्ता छनु । टाढा है धेग्या पन चिन्न सक्ता छन् । टाढा, अझ झिक्क भन्ने हो भन्या अँ मालिकको डागो सुन्यो भन्या बढी राउना छन् । मालिकले अरेको अँ स्याहार सुहारले यी गाईलेइ बाख्रा मज्जाले चिन्ना छन् । गाइ त हिन्दु धर्मको पुजा हुने हुनाले बढी नजिक हुनो छ । अझ बाख्रा त झन् बढी घुलमिल हुनो छ । केही की बाख्राइ लागि गेणगुडी दियो भने टाढाबाटै आ लेलेले भन्यो भने आउनो छ । गाई कीलाई पनि केही लल केही मिठो मसिनो दिया भएपछि मज्जाले चिन्ना छन् । घरपालुवा जनावरका विशेषता भन्या यिनै हुन् । नजिक आफ्ना मालिकलाई निक्करी राउने, आफ्ना मालिकसँग बढी घुलमिल हुन खोज्जे, नजिकैसँग अँ सँगै हिड्ड चाहने तेसा हुना छन् घरपालुवा जनावर । गाईलेइ बाख्रापन तेसाइ छन् । तेही भएर गाईलेइ बाख्रा आफ्ना मालिकलाई निक्करी राउना छन् । आफ्ना मालिकलाई माया पन अद्दा छन् । नजिकैसँग हुन खोज्जा छन् ।